Calculator yedheni calculator tunen ishin huji maani khabdhii yenan calculator tun yaani ishinii woo isabua faa wonn tan yaani berre akha cholee hesabun akha dhansaaa dhaten hesabu than midhasithi calculator huji ishian dhibb yethe suuni hesabu sikafeth thaa kasafudhen thaa itdharen thaa gargar khodhen hesabolee akhana than dhib yethee midhasithi calculatorn dhub huji ishian huji dhansaa hamtua hesabuann